सरापत व्यक्ति सरीप होनु चाहिए। व्यक्ति में सरापत होनु चाहिए। व्यक्ति थोड़ो साप दिल भी होनु चाहिए। अरु कहीच हज, तुम इक्जट दा, तुम मेंसे सरापत से रहोगा, तुम कहीच हज। लोगबाग तुमको अच्छे नजर से दिखागा। पर जरुरत से ज़्यादा भी सरापत नहीं रखनु चाहिए। व्यक्ति कहीच हज, लोगबाग उको फाइड़ो उठावा हज। न कहीच हज, उको काम निकाल लेवा हज। लोगबाग अपनो हज। न कहीच हज, दूसरों को कही बोलन नहीं, उको छाटी देवा। काम कबाद उससे बात नहीं कर, सब उगरिदेवा। एकासा हूं कहीच कहूँच। कि तुमको कहीच करने जाये, सरापत रखने चाहिए। पर जरुरत से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अगर जरुरत से ज़्यादा होई जाये सरापत, तो वो इंसान को दुगदाई पड़ेज। न असमें कहीच हज, इंसान कोद तकलिबावर नहीं सरापत सर।